هو، مراکش یو مشهور دود عید الفطر دی، چې د روژې میاشتې ختمېدو وروسته لمانځل کېږي. په دې ورځ، خلک نوي جامې اغوندي، عبادت ته ځي، او ځانګړي خواړه لکه تمینا او مقروض خوري. دا د شکر او خوشحالۍ نښه ده.